Hahandro tegna tiako de hena miaro leguma de rah miaro azy enina akeo: de hena, karoty, haricovera, tomaty, tongolo, de sakaitany.